मोइ मन्घो खब लग बोले नियम् थग बोले नको, करो मनु मन्घो तु इतु कने खै ज मोनोद् पेस्ति। ज जेने मोइ इतु कोरि बलगे, मोइ हितु कोरि बलगे, मोइ इतु खब लग, हितु खब लग। तिक् केनेके मन्घो तु मनु कि एत तितिर् कने। जे एखन् खनरो धमि मन्घो तु एनेके एनेके बनम् ब, एनेके खम्, एनेके किव करि। तिक् तेनेके मनु कोल्पन कोरेल। तिक् तेनेके मन्घो तु हत्तु लोबर् कने मनु हि, थुनेके बनै मिले, खबर् कने अत बेवस्त कोरे। एतु भबो, जने धरनक्, किसो मनु मुगि मन्घो खै भै, किसो सगोले मन्घो भल् भै। किसो मनु पोक् खल् भै, किसो मनु छिच्केन् भल् भै। तिक् तेनेके मन्घो खब लग बोले मोइ नको। मन्घो तु इस्से अत जुति। मनुअर् धरक्, मनुअर् मन एत अक्रक्। जने धरक्, दोक्तोर् जो गोइ गेतेबो, धरक् बुल्बोल् धर्कोद, मन्घो तु खल, मनुअर् लब्खे होइ। एकने, मनु हि नियम् बन्हि लोअन ज मन्घो तु खब लग। वेगेतब्ले हो खै। वेगेतब्ले खल हो मनु हक्ति अहे। मन्घो तु तिप् तुतु अरो वेगेतब्ले तु पतु पतु बेलेग्। मन्घो तु खुअ तुतु बेलेग् होबो, अरो वेगेतब्ले तु खुअ तुतु बेलेग् होबो। मन्घो तु मसोल जस दैदे, बोनो अबिसत् खुअ तुतु बेलेग् होइ। अरो सब्जितु बेलेग् अत होइ। मन्घो तु तेस्ति तुतु बेलेग्। अरो सब्जितु एकने मन्घो तु नियम् मुलि नहि। एने मनु तेस्ति एकने खै।